يا خوي اسمع أنا أعرف إنك خايف من الطيارات بس صدقني السفر جوا آمن جدا الطيارين مدربين بشكل ممتاز والطائرات مصممة بأعلى معايير الأمان، تخيل كم من الأماكن الجميلة اللي راح نقدر نزورها لو تغلبت على مخاوفك، جرب تفكر في الرحلة كأنها مغامرة جديدة، وإذا تبيه نقدر نروح مع بعض إيش رأيك؟